ଦିଯାସେଲୀ <hesitation> କଠୀରେ କେମିଧୀ ନିଯାଲଗେ ତା ପ୍ରକ୍ରିଯା। ଆଜ ଆମେଂ ଦେଖିଵା ପ୍ରତ୍ତମ ତରହ ଭାଈ ଆମେଂ ଦେଖିଵା କି କୋଟେ ମୈଚ। ବକ୍ସ ରେ ତା ସାଇଡ ରେ କୋଟେ ଫ୍ରିକ୍ଷନ ପୈଡ ଥାଏ ଜଟବଲେ ଦିଯାସେଲୀ କଠୀ। ଉପେରେ ଥୀ ବା ରେଟ ଫୋସପୋରସ କେମା ଵାଇଟ ଫୋସପୋରସ ଜଟବଲେ ତା। ସାଇଦ ରଗଡ ଖାଏ ସତିରେ କୋଟେ ସ୍ପାର୍କ କ୍ରିଯେଟ ହୁଏ ସେ ସ୍ପାର୍କ ରୂ। ସିନିଯା ତା ଚେନ ରିଯକ୍ଶନ ଦାରା ହାଗୋ କୁଛ ପ୍ରୋପାଗେଟ କରେ ଉକ୍ସିଜନ। ସପୋର୍ଟ ରେ ସେ ଆଉରୀ ଦାଵଦାଵ ହୈ କୀ ଜଟବଲେ ବାରେ ତରସ ହାଜଯଵ କରେ।